Ja ku in ntute kuji ke yika stiki chi kantasa´a ja kayo te kujin nti´i te nu kokoyo te nteva´ayo chi va´axe jayo.